Yo wo raga ke be koηo ladanin khibaréηa wo biréyé ké nokhoηa kéniya wo ladani nganagni wo makha, wo rayi fo guébé kharaηa di batéηa, angana ladan khibarenko a lémou ndaηa i na khoro ké nokhoηa, lada ni ηéye lada sirou ηéyi, lada bourou ηéyi. Angana ladani kou wa angani fantanpanthi i daηa, i na famou, kha khané lada ni kéya, ma wala kha ka lada ni kéya, kha débé laada ni kéya, wathia ké i yana fayini i na fo bourou ndo fo sirouηa ini bogoumé kou do biréyé ké a na kata tala nowoni khada.